أنا مالي بارض أقرا كتاب يعني هاي شي متعب بالنسبة حقي وياخذ وقت وأنا مب محصلة وقت يعني فأفضل يكون فيلم أشوف فيلم فيه رسالة زينة فيه قصة حلوة وأستمتع بالمشاهدة اي واتعلم أكيد يعني